Hispaania kultuuriga um jälki tuu lugu, et mis asi tuu sis um? Andaluusia ja Kalaloonia, andaluusi, katalaani kultuuri um hoobis midägi muud, ku näütüses kastiilia kultuur. Et kas naaq kõik ummaq hispaania kultuur vai tuu kastiiliakiilne kultuur um õnnõ hispaania? Noh, kuis sis võttaq? Ja sis viil Galiitsia.